Tqyol chinchke ktijik chinchke riqb'an wre tqyol wu rech awaq'ij rech awaq'ij kb'anik nk'aj pan chetaq kojel jun jay qawaj triy qawaj triy q'at kchiqik kok pe'r pkqan kej kq'iqxik nim tiemp kerk'amik xtelaq si kokre qtriy chi kul xejaj tat xtuqaj wu awasq'ij xqb'an nk'ej pan chre wu pan teq kej re wu triy pmolin yak' taq xtelul komo apart tchaxix re wu arin ko nk'ej rsolchichi xkanjik apart uxib'klas chre kelul entos arekchi wu arin tekchi teq yaken pjonr wat tqchqensaj wu pan nkare njel re wna'q kjo rjon ajaltil ke wna'q k'o k'o kjorn re wu wna'q wa chi teq tz'ojchi si teqja'j wurjon si tchare wna'qw chixjo aver chichike q'ij tyol rij tb'anik wachi Qtij ju pan nu'chimo rb'anik ju pan kqaj ju rch'amalil ri nab'ey ke'qajaken ju seman kqaj ken re rch'amalil pan kb'an aprech kqaj rch'amalil tek'chi tampon semal tek'chi xyoq'ik xqaj pa'tes xb'an pan tok'pjorn telul noj ajwi are mis ri q'ij xqajre rch'amilil wu pan are mis re q'ij xto'k pjor are mis re q'ij xtelul n'uj re wu pan taq xb'anik tb'an ya xuxaq' k'ek nuch' i qin chi jujuntaq chi ucha qajnaq chi chu ju ju lamitad xkib'an nk'aj nma'q re wu nma'q pan xyoq'anul rkayb'al chrij nu'xeu li rilmaj kb'an utz rimaj pan chek'ril wu nmaq pan kb'anik rech qtij ri tat wure ttij ri naan si ko tatanool rech nooy xuq kb'anken rwa chi ilmaj chiche yoq'ok chi tatanool chi nooy i xuq ke re chitat chi naan apart wure nu si kok' mas qb'inik si k'ij ke ajklob' ko ke kech ajk'lob' kb'anken kb'an wu wix chachre apr chre rbanik aremis wu rq'oril kb'anken Apaart kyo'qwi' ke'jache'keen, chib'na' jun wiix chib'na'jun tz'i' che recb'laal chkop kb'anken, che' arek' keech ajk'lob'xuq kwaajk jun wa' peorsi ki'b'anok ajk'lob' chu rb'anik, kqaaj chi b'naken jun wa' kraaj ataq koken retaak k'chi' <noise> ya taq xtokkchi' pjoorn, are'k'wa' ki'k'ame'luul apaart rech juun rech jun chiik, emcaambio ke wu nmaq paan, qa ke ajk'lob' wa' xtktiij, kum rech re taat wa' rech naan rech tatanool. rech nooy, wu paan xtb'anik, ya sey ke oxib'q'iij mjo'q xto'qajaq, mu ju samaan mjo'q oxto'qaaj owoosq'iij, taq xtluul re wu paan, kpiis re wu paan chi' pu rxaq tz'looj, rech ataq xtu'qaaj, wu nimaq'iij, qatz pue q'en ri paan hayque ver xka'ixik, qatz pur qu'y, no'j jroq xtpisik, pxu'k pu jun kajoon, mu cartoon wa' xtyo'qwi' xtpiis chi' pur rxaq tz'looj, xtyo'qan su't rajsik, para que oxib' q'iij jroq, skuy ri paan ataq xko'pon ke u'la' kun taq oto'qaaj re ri awoosq'iij, njeel ke'ajk'lob' chi' ri'ji'naxeel ko' alb'atz ko'poon chi' chu rtaqxik wu taat. xk'amb'ik jun xu'k, xt'e yo'qa'nken chjaay ruk' papa, ruk'naan. ruk taat, xuq xtyo'quul rk'xeel chikchi' xtink'ab'ik wa'j-oob'paan, xuq j- oob. paan rk'xeel sicha'kb'iij ke'moos intercambio. Sicha' eek ri taat keek ri ajk'lob'chi' ki' kyaken rech kjow rech kji' o rech kliib' xti'ya'ken, no'j antes ke xtjachik ri wa' <noise> xtiq taa chi' wu naan, xtqaaj nab'ey q'iij owosq'iij, <noise> xtna'tix kchi'cha', xtyo'qa'n ri paan chi' chiij xk'uub' xtna'taj k'chi' rb'i'ri tatanool, ri nooy, ri ojor, nab'ey taq wnaq ri qichilaal ri jor qui' chupik, <noise> kum qaal ke' ktiij, kna'tix kb'i'chi' xtyo'qa'n xtb'aan, xtqaaj qe' paan, chi' pkapee, i chij ik'ub' xtu'kja'tqe ke' xtkb'an aprovechar ri tatanool, nooy ri ojor wnaq, ri qachee ri mes chin kna'taaj che' ri yaab' wa' ik'o wi' ri mees mood xtktiij rik paan, kna'tiix ri kb'i'chi' kyo'qa'n rik paan, chiij xk'uub' no'j <noise> kb'aan k'ri'chi' nkere'xew wu paan, kqaaj rya'al kaab'kchi' n'oy wu rya'l kaab' kk'isik chtijik, kk'ex nk'ej ixiim chikchi' kk'ilxik pxoot, tek'chi' xtke'xiik, k'elaq pur k'eej, eayi' kqaaj aniix chi' chriij, kqaaj rya'l kaab' saber che más rki'yaliil kqajik, kqaaj qe'ch'oxiiy chik chriij. kkiyiir chi' chriij, kki'yrsik chi' kwoorsischi' k'eeb'. Oxib' oor tjaaj ksaqriq tek'tqaaj chi' ksaqrik, xuq kee kyo'qan wa' si k'o chinchi' xti'yawaken, paan ruk'taat ruk naan, k'o jun <noise> alaab' nab'ey xti'yawaken, si k'o wa' rk'amajb'ik, ruq xtyo'quul rk'xeel wa' chik chi' rech awoosq'iij pues k'wa' kb'anik, rech rq'iijliil paan, no'j yaa kb'iin ri tyeemp, <noise> kb'iin ri tyeemp ko k'oy ri awosq'iij, ya xto'qaaj ri san juann, san juaan are'ri kb'ixik, cuatro de junio <noise> ko'qaaj ri sanjuaan, kirb'iij k're'naan jun q'iij antes chwáq re ri sanjuaan, qatz chwa'q n'oj chiqaasjul qe' tziiy xtiq ya'nken qe'jooch' oka'ken qe knaq' chuq'aaq' xtiij ub'een, mu xtiij jooch' ktijik ik'eb'eliil, aween ktzkeen ixim chi' xtoken jooch' chi' chu jun q'iij antes, para que kuj saqra'n chi' chu ri q'iij rech san juaan, <noise> no'j ri xq'eqaal chi' kwiiqken ri k'wa', xtwiiqken ri k'wa' kun xtok'oy ri san juuaan cha' si mjoo'q xtwiiq ri k'wa' eke exmeb'iil chi' jun jnoob' enteercha' sicha' chwa'q aq'aab' chwa'q re ri sanjuaan, k'o pino'j ri ajk'lob' aq'aab' xki' yeek. Aq'ab' mjoq q'atz mjoq kusaqrik xkiwalaj ke ajk'lob' xkikosjelul ke ak'lob' chermel ri kb'ankeri para ke jun jno'b' enter qake ajk'lob' jaragant xkelik qa ke ak'lob' <noise> xkichulk'i chu kworb'al qa tchuluj wu kworb'al komo kjoke ajk'lob' mon ima'aqchi tovin ki'chulnik pworb'al entonses ya taq stuqaj sanjuan aq'ab'chi kiwaljik <noise> noj nkare xeu wu ajlob' si no xuq ke ri tike'l si ko ju mat tras o ju mat ch'maay ko ju mat ooj oche tikal ryolik qache kwochnik kjpuxkplajchi pa'sial kpoqsixchi kpoqsixchi pasial rech ya jun jnob'chik xwachnik ktiq ke tatanool rech nimaqíj sanjuan nu'yak mitb'antajri mi ke walajke ajk'lob' mike jpuxke tika' mi ke jpuxnjel i si ko ajk'lob' tampos xuq tlixnoken k'axk'lujken ri q'aq xjpuxken rplajk'i komo qaknimni cha' entonces chxjo ajwi kojwoq chitja wu joch' jujun laq chi chijujun xkril laq rech jujun wu joch ktijik ya'k' mi tijtawa chitja' itayuy ajwi mit b'antjik mi tb'ataj re tayuy chib'na' njel chiswoqka ki'sk'ix wn'aq xuk ko ulkchi kopnik nu' nketaq pu wu awasq'ij mas qakiy Sicha' njeel wa' kb'anik chi' wu tayuuy kb'aan ri tayuuy chi' xtb'aan re ub'een kk'e'x re wu knaq' kke'x re wu q'oor xuq kke'x reluul re wu q'oor chu kaa' entonces ksoq'a' re wu knaq' kb'lol chi', kb'lolchi' kb'lo tek'chi' kq'atik, xtsb'uuj ri naan chi' ruk' rxaq chnooj, tek'nab'ey rxaq chnooj chi' ek'rausil. nab'eey rxaq chnooj ri' xtelik, ktiij ri tayuuy ktiij ri ub'en, ke ajwi' k'o ri ves ri wnaq katmal chik kirtiij, no'j qaatz nab'ey teelb'ik rxaq chnooj, xtiij re ub'een. xtiij re'tayuuy. y sik'k'o qe rsu'kiil, xuq xtel riij jun ak'k'chi' i tchaap jun ak' a xqqaak jk'on iik chi' njeel k'chi' y si nab'ey rxaq chnooj xtelik. xuq k'o rausil, qtaak'chi' <noise> teluul nab'eey rxaq chnooj, aween, tok'chi' jun ub'een, no'j yaa taq xkujtzunwa'chi' chi k'lo'ri solb'al, chi k'lo'ri solbál, tchuknik cha' awaas re jun rxaq chnooj, nab'ey solb'al xtelik, wa'chi' xtk'eqeel, mu xkuj wab'an chriij, qa ween awaas. cha' enton mi kintzunwakchi' <noise> wen, kixjo k'ajwi'taat kixjoo k'ajwi' alo'm chi chpa wu rqan, asron xtjb'uur wu rxaq chooj chi' chriij, xtij wu yu'tz wu jroq xtel chu ub'een, xtjb'ux chi'chriij para ke jun jnob' enter, <noise> kun xi'chkun ke achi'. Qak'chi' tkmatz rik wu kq'aab' ki'chiknik qa ri taat, qa ki ajk'lob' xki'kosiik xki'chukniik, no'j xuqkee k'chi' wu tayuuy njeel ke'la'poom ki' ktiij. rech njeel xtkb'aan aprovechaar ju jnoob'chik. qache kewa' xtk'isik wu kwooy, <noise>